زرت متحف المستقبل في مدينة دبي، كان سيارة جدا جدا جميلة، واستمتعت جدا، واستمتعت لإني شفت أشياء ما شفتها في حياتي من قبل، <hesitation> شفت كيف الذكاء الإصطناعي، <hesitation> بدأ يسيطر على حياتنا حتى في مجال الصحة <hesitation> صار الذكاء الإصطناعي هو اللي يعالجنا ويعالج الخلايا.